Ny saint Patrick no anaran'ny fety nasionaly a Irlandy any izay ankalazandreo ny fito ambinifolo martsa. Mandritran'io fotoa io zany da ze olo Irlande rehetraretra maneran'izao tontolo izao da tsy maintsy manao fitafy maintso aby Da mandray anjara amin'ny dia be ka mankalaza miaraky amin'ny moziky, ny dihy da ny hanim-pitoloha nentim-paharaza